Noda to fukkake fu a tawa haɓo hunduko muɗum e heteni fa gi'a dokkone muɗum wurto e <noise> ɗengal ngal ngal fu. Ɗun ɗon ɗun lati non kannoɗa ngan helirta marefuji ɗin koddidi ta annda jako ɗa wati. Non bubi watta e dagandaleji fa wara nata nder nga maɓɓa hunduko magga ɗun ɗo fu hila non. <noise> No watta ko tawe e ɗun ko ngal lohoto a anditinta e nga yaha ko nga wato.